مزايا الشهرة انو تكون محبوب بين الكل، - معروف، وين ما تروح يحبوك ، وين ما تفوت بمطعم بشي تشوف المعجبين كلا حواليك - وعيوبا انو انت ما غاح اطيق تأخذ راحتك ، لا اطيق تطلع بالسوق براحتك لا اطيق تفوت مول براحتك ، العالم كلتا تلتم عليك